<hesitation> Loko mavo koa aloha lafa zaho mai- maeritseritsy loko mavo de hoe ohatraohatran'ny hoe resaky pain zay, resaky pain zany, de ohatry koa hoe avy any an-tsaiko voalohany koa koleran'ny masoandro resaky hazava koa zany zay, manahaky an'izay koa zany couleur mavo amiko.